ارجنٹیناہک ثقافت چِھ یورپی تہٕ امیرانڈین اثراتن ہنٛد امتزاج، مختلف علاقائی تہٕ نسلی اختلافاتن سۭتۍ: مذہب ارجنٹینا چُھ بنیادی طورس پیٹھ رومن کیتھولک، فیشن، ٹینگو، کھین، کاروبار تہٕ باقی شٲمل۔